Maluam auhoin iasait iyu molutulan sam auone sait siem <hesitation> hanulai aurihin autihin so lalaatalaluami laiam baru amso baru cabu hulam siam hulen masinei baru mulai mi ahulantau amialala latan arotun isama skali baru malasanta, hasinasilua auhulasantan lalikerin manisa lahulan nisapasapasa baru suutinoi raan tinoi roi letaam <hesitation> araan loinetaam baru mulai ketemutoalin, alin nam tatiehalan pokonya tatisua maluam, <hesitation> siam yan arata salalu amoisisam <hesitation> jadi kalosiumpama tari malusi maisiam halamai amniasapa maluam tapotun nam apulai siam usile luem amiamalu amalu amiamalu amalu baru. Ami ara'a ara'a barua malatati sanlei tati alan ara alan tati sali baru amiali, jadi siam malusia rumaluem talu sula dapatau talun tihoinam langsu sulaulauli lahula uli ahirnya hamemoile hamoon loisiu hau rekin osio supaya usimali uliam malee <hesitation> siam ami masa ataoliam jadi maluam houn, jadi kalo itamai'i hula takaruan siam itasusata jadi kalo paling bagusam malu amitarua tiati <hesitation> siam tapasiam supaya waktu itu erihiam tutausegan segan koinee italaharusi rualimalu <hesitation> siam, ataoliam auweun utulua hamasut almalhum aji siu almalrhuma laulisiu almalhum jilman siu amie malamalu baru amiamorin lesaia kalahuta amorin lesa niakalahuta baru araan ami araan amori ati lan amori <hesitation> malunisa amori namsaa samori amoi peralatan maatalulu amnia baruamiaraaniam baru ali, alisou barualunin niamai aluninim niamaiam pokonya kalu manimima. <hesitation> malusia ladapat tataunikoa malimiam iamalan haleua amiamalan tahu hala hareiua, <hesitation> kalo ami araa siam koine amimoitem houn ladapat tataule susomi ali lasama sama maluam jadi ami ataoli am ya maiharumapo kajahatan koa tapi amiukajahatan juma malusia jarang tahu ladapat tautalu kalo adapat tautalu iume manibicaam musti ne luloi amohon luisiu tahu aurei kepin osesi osesitaula ulimalee.